Emi dza meyɛ a sɛ me "sink" siw a medze yɛ eyi nye dɛ monoa nsu ma ɔdɔ tutututututu, ohur ankasa a. Mewie na mehuei egu "sink" ne m'. <hesitation> Na mapɛ ade akata beebi a tokura no wɔ no ama hyew no egyina m'. Sɛ angoa anaa biibi na ada wɔ mu a ɔbɛnan no. Mpɛn pii no mo- mede nsu bɛyɛɛ, mohuei gu mu mprɛsa. Sɛ meyɛ dɛm na annkɔ a na kyerɛ dɛ ɔwɔ dɛ mekɔ fa obi a ɔwɔ- wɔfrɛ no "plum" - "plumber" a ɔwɔ s- dɛm "sink" nadze no ho nyimdzee ma obotutu kwan a, kwan na nsu ne famu no hwɛ dɛ fi bi na egyina m' a na ɔaboa m' ma meyi. Dɛmara na sɛ m'egyanan nso siw a mɛyɛ.